Hwayi atwamwo atwa oko yaji nyansa huri atwa jala, atwa jala atwa jala atwa oko yaji nyansa huri atwa hiwayi, jalala ufwogo zha ba la ɛci ganaga o, jalala atwa nama ushi pwo ushipwa zha sha butu yaji ihwe me nu shiuya dupu kwo dupu nu woshi kwo shiuya dupu ni talace na kwo shi kwa atwa mwa nami la iyense na la kiri atwa mwa yaji la shi iyense ugu gu ina na name la, atwa mwo la na meolom a name nu iyense a hwan itime aba a sanga iyi ɛ gushiji uro vwo aba ta kuna kuna atwa za ba gaga la ja la atwamwo nami la nu iyensa jala, hweye atwa mwo name nu iyansa atwa ko name nu wotutwa iyansa hwiye maiun atwa ufwo hwayi ya sa ga shibi ya ji ukuribi ba name no ihwolu ukuribi ba name no ihwolu atwa wutu, wutu ba zha na busan kulana. Miaun maa wedeji na pa bubwa ni rine ihien agwatana de hwayi iyi nepo unyansa zasa ba ce ganala hwayi shi ma i kuna kuna na me ya berikete geri bu lɛlɛ ya na kuna atwa na ata hien boko sha ra mu, na ata hien atwa atwa ga a ima atwa hihi bi te hire ta jaguda ta a mbe ta zheni hwaye jalala a jaguda zha ba, ukuribi ga banie b hwayi ibe uzeguya twa ifolu ti beni ti be lace ɛshe ka ma yaga ukuribi ibe hwayi i kune kune ba re. Jalala ikune kune zha ba ganagwo zha sho bo o atwa gushi la bi nyaba ɛpi o hilo bwa mbe jiye biyekwo ibwu peni bu tiga tibwa ba ya ba wotom urume shi bwo woto nu biyekwo a giga aya tga nganna, a ya isunda a ya ine ye hwayi isunda biye ne ta namba kwo jana go ina go hien ine oyebo ne yo zhogono inibi nibi cɛ yan lacime gana la gushi. A she gambe unyansa hwayi teni shi atwa jala o ɛ, ɛ atwa ngushi name shi uya dupu ni woshi talace na ku shi ji unyansa ba wula, zha la butu ba shika biyan o a bu kube ti shi ka la shi uwɛn biyikwo o keri ugu iyaba u logotu. ibe gwo nonu zha shi butu yaji ma and tu kaa zha la butu yaji ahansa ma kune butu iwɛ biyikwo go, ɛhien hwayi kune kune ta ibepo bana nu hanna bu zhe ba kuba ta butu shiri kwo aluma ya yaji ujiruma kwo hien gemba unyansa twa hwayi teni shi na ata ngushio, <noise> iwene po unyansa hwayi shi unyansa tasanyeji unyansa tasanyeji gana miaun ga ma sukaka mashini ga kuna ngan atwa omu shigo atwa uhiuhiu a bwa ga weni weni atwa a nda kuribi niju to kuribi ata gunagan ihien shi ywa shi mbe ahien iywa kaza bi zha bo, wo ba kuba tabutu wi kafuya ibe zhime, so hwayi, unyansa hwayi ci shi ine atwa ngushi.